أعتقد أنى راح اختاربيت الشجرة لماهو لأنه أنا بحب مبدأ الثبات، ال الأصل فى ال- فى الوجود البيت هو الثبات، مو قصة مركب يصلح للسكن أو لا، ما بحب قصة أن شى يكون متحرك جاهز للحركة بأى وقت، الثبات أهم شى عندى.